Waayenda kwegyesa omwana waawe egaari, eky'okubanza kya byona, noomanza okwate egaari ogivuga arikureeba orikumwereka oku bagivugaga. Waaheza, noomugambira atemba aharyegyo gaari. Iwe okwata enyima oguma omugira avuge orikureeba omu- omukwa omukwatiire enyima. Waareeba yaatandika kubimanyamu kakye, omurekuramu, oguma oramurekura orashuba oramukwata, oramurekura orashuba oramukwata kuhisa obwire bworareeba nti yaagikwasire. Niho araaze kugikwata.